Keeriwǝ le wǝ e lée ri kɨ lö nyuŋkpǝ wɨ ŋ wɛɛ wǝǝ kamɨ akʊmɛ vwe ŋwɨ ŋkpɛ le yee wɨ mɨ ŋ mɔɔrʊkpǝ.